<noise> ngom karena toma tidore nena ge oyo bira ge mahode dofu, ena mahode sema nyao beke, sema nyao osu, sema mahode nyao sinanga, sema mahode toko osu, sema mahode toko sinanga, sema mahode uge kangkong, uge diburu, uge naka, uge kopaya, bolo ua ge ngom oyo bira se hode sedaba utu sinanga coma gahi pake magi. <noise>